أكيد <hesitation> طريقة سلق البيظة جدا سهلة، أول شي نجيب موية نحظر وعاء بالماء بعدين نغلي الماء -ال- في الوعاء، بعدين اظيف البيظ، بعدين نسوي تحديد الوقت طبعًا إذا كنا نبغاها بيظه مسلوقة صفارها سائل يكون من أربعة إلى خمسة دقايق، أما إذا كانت مسلوقة تمامًا تكون من تسعة لاثناشر دقيقة، بعدين نبردها ،وناخذها ،وناكلها ،وبالعافية.